أعتقد أفضل شى إنه أن الإنسان يطبخ بيده وياكل من الأكل اللى بيسويه أكل صحى ونظيف وهكذا ، عكس المطاعم والخروج والفلة ، فا راح أختار إنى أتناوله أكل بالبيت مع رفقة: زوجى وأولادى والناس اللى احبهم وهكذا.